لو وقت من الأوقات واظطريت إني أسير أعيش في الصحراء بروحي، قالوا لي بس لازم اتشيل معاك خمسة أشياء، أهم خمسة أشياء معاك أول شي باخذ تلفوني، وباخذ أكل وشرب كثير، باخذ فلوس، وباخذ سيارتي، وممكن ممكن آخذ شوية كتب أو قصص أحبها.